वियेतनाम! अग्नेय आशियांत आशील्लो देश वियेतनामांत तांचो वड इतिहास। भौगोलिक आनी मुल्यां हांचें प्रतिबिंबित करापी गिरेश्ता आनी विंगडा विंगडा प्रकाराची संस्कृता आसा। थयाची कला आनी वस्तुकला। पगोडा आनी देवालां वियेतनामांत जायंतें गोष्ठाचें पगोडा आनी देवालां असात। जण्या देशाचें गिरेश्ता बौद्ध दयाजां दाखयालां। उदकांतळी कथापुतळी वियेतनामांतळ्यान सुरू जाळी एका आगळीच आनी मणभुळोवणीक कला तऱी। तांतूनत लांकूड आनी कपडापासून तयार केलेल्यां कथापुतळीं असतातां। जीं उदकाचेरां आदरिल्लीं परिस्थितींता सदरा करतातां।